سؤال صعب لكن هختار فقدان السمع لإن البصر هو الوسيلة الوحيدة اللي هتخليني أشوف العالم من حواليا وأقدر أقرا وأشوف المناظر الطبيعية وأمارس حياتي اليومية بشكل عادي. أما فقدان السمع فممكن أعوضه إن أنا أتعود وهتعلم لغة الإشارة وأعرف أأقلم نفسي عليه.